Watki kujeeji kesi e nafa ummatoore, e waddana ummatoore ñamrugo yeeso, ndemboo e ɗum wangina ɗateeji ɗi ɗum tokkata, ɗum heɓa koyram nder rayi wa.